Tayeb ay irki man kudud tolo habitiran eka, morkelin, seysabilin, adolin, arodinin, hamidiln, gubalin, guba salimilin, <hesitation> nolwatilin, arnatailin, <hesitation> nolwatilin, arnatailin, koshalin, farkalin, mufrakkalin, <hesitation> kermalin, kerimalin, marwilin, <hesitation> goldilin, dongolalin, abrilin, ingo mallei in irkuna mando logo agjikolin, mano logon fatochiru, omdurmanin, khurtomilin, bahrilin, <hesitation> bahrilin, <hesitation> kalaklalin, uzozabilin, mando gon fajoru noba masriala belalalin, <hesitation> belalalin, <hesitation> aswanin, digda <hesitation> mangon gahiralin, <hesitation> medinaga khartumikonin, riyadilin, <hesitation> riyadilin, <hesitation> gatarin omanilin digda digda.